Koꞌo kunū vi kóꞌo plasticu vi koꞌō ntuvē vi ta sa vi taadɨvɨ ikākinu nduve vi kasīí túvi dɨ uchará ivi ñāi ku ni kuntute vi ɨtɨ kadɨɨ ñuu túvi kadɨɨɨ kuchara vi dɨvɨ kóꞌo plasticu vi.